Haiwan paling panda ge kahia ge, ngom hoda toma flem-flem ge, mansia so jum ena laga ma sagu ge ena mote, so jum ena gahi biso me ena mote, so jum ena oyo me ena waro